Semaa udog zaharighi maratta dunyalin kurunghafikan gon kedeka nuolwarangin, dunyalon igoshaikan gon zaharingha kawin, urmangha kawin, <hesitation> udog kitti, shugha uun zahari darin, weldin bantalona <hesitation> zahari darin, zahar zaharin, kitti zahari darin, dirra gon zahari darin, tarha zahari darin, tobi zahari dachina, <hesitation> digda in zahri.